لو طلابي ملوا، بغير الأسلوب شوي، يعني ممكن نسوي مسابجة صغيرة. أو أحكي لهم جصة مرتبطة بالموضوع، يعني الموضوع إللي بندرسه والأنشطة التفاعلية زي مثلا العمل الجماعي والأسئلة بتساعدهم يرجعوا يركزوا، وما أدري إيش ويعني تعاون.